Kibbirth dhursaaa maa won birri mudhasith kibbirth ibidhan kayetha kibbirth badhan ghubdha kibbirth ibidhan bobefetha kibbirth woinn kabsiftha Mal athin won akhanatha nidhasithu kibirth won atin itathu dhursaaa wonn isha jirah box ishin kasjirsun dhufthee rawothethu won athi itathe hiii rrr kasafutha mugha kibirth khakhalah sunn hin bhuthani Mal inn bukethuu hin bobaaaa Mal inn bobethu dhub akhan midhasithani